ऑस्ट्रेलिया। हैसर बार्बी बीबीक्यू मानन मानैतात ते, तेंचो ऑस्ट्रेलिया मानन सुधा दिस अस्त त जो जानेवारी <छब्बीस> तारीख तें मानैतात। मगर बॉक्सिंग मैच डे माननाई, <hesitation> अस्त, प्लस ते क्रिकेटिक खूप मानतात आनि खूप मजे खेइतात, एएनजेडएसी डे (अप्रिल पंचवीसवां) योह दिस ऑस्ट्रेलियान आणि न्यू झीलैंड ट्रूपसांनी जेंव्हा गल्लिपोली केली <hesitation> विशव युद्ध झाल्ला तेव्हा।